Ana tii lukwa ɓwa i mzinkar, yaɗi sin suwa amma mditi ndi vura akwa tsiyari kwa bwala tan thipbali tigik tuhum, kata puu imi, kata gurtali gaji kata pali ki shuta, yaɗi sidi komai wa, kuma tan thlipbah fili, tan nali kwaba fili, tak bwali dzobi, tak nali gari, ta pila ga ɗe nziwa, mi nga fili mi virti su wuti jiri kwaba mota virlaƙa mdirkir buru aɗi kikawa ga kita ka tira kikari. Waci mi nga la harkiɗa sulemakir sule swɗa ka sisi, anta pila to ga ɗe zala filin wa, yar na tasir kwaba, mi yarki tasi a fiya malum gur auna suda, yara na ɗilimta bina suna suda kwaba, tin yara veyari, anti tsapti kwabana, har i wuti sule umtha, anta pila nga mas mi kikari anti pila yara viyari, anta pila gaɗe riwa, mwa kara mati shinkafa kara ɗinga nala ya marabi ka si ka jir ɗilimta akwa kasuku ga wuti kwaba ngini ajaktitsi, amma sule umtha ngini nga viyani kam nya miri, anti pila ya ɗuwarari. Mi ik wuti mdina leha, ta mwan ta da miyana na klantira a gorki da, mi yaɗi wuti mdina laha tsuwa, ya ɗiya naka mayana na kwa din wa, ya mwantala miyana na ngindani. Anta pila gade mwantuwa, anta thiptali ndiki shinkafa, ka ufari, ka libari, tin ta mal anti ya sida tun a fiya, amma shawara nati mar an vura akwai laku, shanga su than thiptali, ta tingilali lidi, kata jikti tuhum, kata viti imi, tsan thliptali taa nthus, mi ik puyi kata pali ki shuta, to anah mar an vura akwa laku, shawara ni har basakani an suti yakwa amfani ki kari, taka mti ka zara amma har ba kulini shawara ni yana amfani ki kara, an suna thorra har ba kulini, ka hyel na gafara ka hyel kilimtalar kuthur kuta kula ik gwaditi ka hyel hara ya hilada to.